کوفی میکر بہت کام آتا ہے۔ صبح صبح آدمی ناشتہ کر رہا ہے یا شام کا ہے تو اسے کوفی پینے کا منون کریا، تو کوفی پینے واسطے جو کہ ہے بورا ہے، جھنجٹ رہتا۔ تو کوفی بنانا بنانا بنانا۔ ایسا کوفی میکر جو مشین ہوتا ہے، اس میں بس ڈال رکھ دیتا ہے، ابھی آرام سے بٹن دبائے وہ کوفی کو اچھے سے نکل آتا ہے۔ جھاگا والا ادھم مست نکلتا، تو اس سے جو کہ ہے کوفی کا ٹیسٹ ٹیسٹ اچھا لگتا۔ اب جیسے بڑے بڑے جو ہو گئے شادیاں، آہ دیاں تمہیں دیکھو گئے تو کوفی میکر ایسے رکھے رہتے۔ کوفی میکر سے تو آہ ایسے جلدی جنہیں ہونا، کوفی وہاں کرور کو دے دیتے ہونا۔ پہلے زمانے میں کوفی ایک آدمی اندر جاتا، کوفی بناتا بناتا بھیلے کو آتا، کوفی ختم ہوا ہوا تھا۔ اس میں ایسا کہ ڈائریکٹ دودھ ڈالو، کوفی ڈالو، پھر کچھ دیر بعد اپنے آپ مشین بنا ہونا آپ کو سب نکل کو دے دے گا۔ تو یہ اچھا ہے کوفی کا کہ ہمارا کام آرہا۔